<noise> lau aga christmas miamia aga lau anina lani gome christmas miamia aga holiday ifiao o'oae ke malele imoi fofougai kemai pagua ke egaina time alogai aga famili mokuai keagu isai agofa'a ioisi keagu auga kepagai. Kemai, kemai pagua lagai kema. Gaina keniai agamo famili afiguguai agaoma apamia isai egaina miamia emai kopoga alogai famili miamiai kopoga gaina christmas lagai kina gaina aga iesu ega mauni kina puo gaina time aloisai aga mao alogaina gae aga famili epoisai fou ei agu ae felo louai koa keagu aga gaina time' ai kegagao, mo famili kemai agaomo kemia. Ke gaina aloisai agamo famili agao agao mo agao aga. <noise> mo uma auga koa iopoga miamia famili afigugagoaini'i mo malele imoi mo ganiniagai kemai, lagai kemai puo uma isauga emia keke ice cream, gaina mo ke christmas fifi'i gaina chrsitmas carols gaina agao agao kop fifni'i emia famili fou agu <noise> foama gaina animo kani emia. Ke gaina christmas lagaina alogai agamo isamai aga, emai kas isai afu isaisai keagu puo alaisaisai aga kemai moisa. Lagai kina puo malele efua komai agamo fou pagua alogai agu a'alao uma, alao amai mo alao afapuge, alao ofuga alao agu alogai akapukapu, ma'a akapuni'i inei aopoi, gaina akapai mo famili gaina time aga la'afou kina felo pauma agao. Gome gaina ia agofa'a aga lopolaga ia aga megmega agofa'ai ague a christian coutry keoma puo. Aufakina iesu ega mauni kina aga gaina time aga famili miamia kemia moisa. Paguai safa miamiai kemia. Gapuo gaina aga christmas lagaina kina aga laisa aga gaina lagai felo pauma, lau gaina la'favourite'nia moisa. Gome gaina emia famili la'afou emai safa, isagai famili mokuai, agofaa agao egai keagu aga christmas lagai keonia kemai aga kemai pia, foama amu kepaula ke pia kopoga aga ioisa aga ainunu alala kopoga. Puo gaina kopoga aga laisa aga christmas miamia laisa aga aufakina agu aga alafeoma chrsitmas feafia fefiakoa laoma moia. Gakoa famili fekemai fou fa'aguguaina, alaisaisa aga faisai mo alomai fegama laoma. Gapuo kagu lau christma kopoga aga laopolaga aga againa christmas aga lagai kina felo pauma ke lau opoa'au aga gaina kina alogai pau lau kopoga lau gaina miamia lau eu kina agemai gaina miamia agemai kopoga famili laki'afouaini'i efua kapa eniu aga. Pia amu fa'afai fekeainu ke kapa aoinu aga isa lolli water amu keke mo foama gaina amui kopoi la'afai famili fou agu agaoagao ei meau kapa ka- kai agao auni'i eposiai apala emia gaina time christmas lagaina kemai aga egaina time fou epoisai gaina meaui lai fapamia efua kelao inipo mamagai akoko aga mo lagai efua kemue aga gagao fekelao ke christmas kina mamaga agao kaina fakai gaina la'a fouga agemai aga faisa laoma. Puo lau opolau aga gaekaoma.